येस्, बसिच् एदुचतिओन् फोर् योउन्ग् अदुल्त्स् एव। इम्पोर्तन्चे फोर् योउन्ग् अदुल्त्स् तो उनिवेर्सित्य् ओ हबेने थकय्। तो देवेलोप्, मने चरीर् हरेर् को जनेने थकय्। भेलिएवेर् स्किल्ल्स् हरेर् क्नोव्लेद्गे लनेने थकय्। जोब्स् मनेने थकय्। पेर्सोनलित्य् देवेलोप्मेन्त् जनेने थकय्। अवे सोचिअल् मोबिलित्य् जनेने थकय्। उनिवेर्सित्य् प्रो योउन्ग् गेनेरतिओन्स् एव योउथ् पेर् थन्ग् लैवोन् पेर् थन्ग् लनेने। मुजन्ग् जहन लतम् एअर्निन्ग् च्रेदेन्तिअल् को बरने नेने थकय्। छरीर् रोन्ग् हर्प् औन्गने नेने थकय्। त्सनय् मुनय् प्रब प्रोब्लेम् प्रोर् को वे सोल्वे को लनेने। रने पोलिचे स्किल्ल् वरने नेने थकय्। मन्सि पेर्सोन् चोन्नेच्तिओन् जनेने रोन्गने नेने थकय्। नेत्वोर्क् रोन्गने नेने थकय्। गौन्गि गौन्ग् ग्रोव्थ् जनेने थकय्। हरिनि जोगति जनेने थकय्। क्वन्त्रिनि जोगति जनेने थकय्। युन् जेलेने थकय्। अरो गौन्गि गौन्गि नन्गोने थकय्।